Casuela ñujan kundavaxu <hesitation> ho uun ndavaxuu ken nda'ajan onda nanda frito cho chuvexhe, quexu ndavaxu kuu ndavaxu tuu iña'a ndavaxu ke ditá ndejan iin nduta añijan ndoñoxo nuichi ndabajo na'i, iho casuela ño'o salten tuna ihotu salten indukatuja njuanxu navaxu nandafrito navaxu ke uun tevino tevino borrachu xhexo, davaxu ñonoxo indukani nduju jando'o ndavaxu kene nino chun ho ndavaxu ndavaxu comida iin indeján, ñonoxu nuu ñonoxu ñuu xheko kononro yejono anii chi ika njandui njando'o atuku ndavaxu ke uun arroz ndavaxu ho quexo'o kuan ndavaxu yexuu ndavaxu tuu toka xuka'a kaduján ndavxu ndaxhioxu ndadafrito xo'o kete mino vinde ján otevino tevino borracho ján nada frito xupipi inuu ikanduijan chi ijonojan nduku ndavaxu oke tuli ñuñi ndavaxu, duu ndava ndavaxu ndukedu ndakexu na'a ñayiko kono ka'a ini chionré kutuu atuna kuu janii akuido chi hi kandado nuña akon kukoyo kuite ndavan ñunro tava ndevera nono mejór. <noise> Ndujo kan uu unenandexua induka anii, nduu itan nda'a kandatoa ohi nduta ohi jono aninga ye'e, yajan tenunuiko kuinda ndavaru onré ke inya'ajan nada fritonró hi tanta aniján, ndavaru ke comida ni kuu sobra anii kuu sobrajan anindo ndankero <hesitation> ndunda, ndaviruu nuu inkanta aniga induu indukatu anidore ndeko kayan nga comida chio induka ngua nijonijan ijono andodavaro ten, mino na'a ninina namero ndavaro. <noise>